हमिंगबर्ड ची छायापाच्या प्रमान खूप चड असता। ज्याच्य काऱणान तेंका आणि शाक्ति मेळता आनी ते। खूप आनी चड वागत आनी खूप वैर उडोंक शाक्तात। तेंचें मेटाबॉलिक रेट्स जे असतात ते खूप हाई असतात। आनी या सुधा तकां वेगान उडपाक मदत करता।